<hesitation> inche ase ooo ooo- obogima obo bwane ekero nkorora ng'a otagete komenya buya ase ense eye, nokotwara omorembe na abanto baamate yago, efamiri yago eragere buya, ebeke chianga chingiya barare asa agiya batari gotwerwa na, waro orore imbarabi bagotara nere, mbare bara abara tare na abanto oratare na abanto bakoire esabu embe, bagosirie, bono na erichiko ndire ase ense yaito, rigoteba ng'a amaene gwakorire amagoso igo okogenda ima aria. Na ime aria gokogenda, naaaro obogima bore aria abanto mbare baeruseti moyo, bono baigwete bamenye ororo o aidha onyore oborwaire korwa ororo bono obogima bwago bosareke. Egento ekenene na okoerenda, kogwasoa gwasokire mambia, roraa ng'ai ogotacha, ng'o mwakwana komo, ng'o mwakora buya nagotebia mbuya mono, naye kwatebia mbuya mono, kera rituko otakeire gwat kwanyora omonto ogogotebia mbuya mono. Tari ng'a, aye nokona korogwa ebiara, kera ase ase goobwate chingoma okona goitwa, yaya ebinto bia abande ogosika, abanto ase ogotara, abagaka bababo bagoeganetie emiaka igo okobasika, egere bakoeta bateba omwana oria nabwate amasikani. Na, nabo okogenda noone ekanisa kwaooot kwatema, koba gwasasima nyasaye, egere ebintoooo ebinge ebibe mbina gokobwatia okonyora ore ase agiya rioka koganyerete amatuko aria nyasaye agokoa ase ense, egekogera ense eye, abanto goeta bare, ototaiga rende, ng'aki gwaeta, ng'aki gwatigara koba, egekogera ng'aki rirube riago rigosomeka, aye bweka omonyene na erirube. Bono eamate etagete ekorore ng'aki aye omwana onyarebe are, egera arusie omofano korwa ororo, arorere naende ng'aki naki nare gokora imbe buna omwana onyarebe obwate amasikani oooosikire na abanto otari goetani binto bia abande, ka anyorire egento kiabande, gose omonto oiyeire egento, omoinyoria gokooo okoinyoria omonto gento kiago eke iga iga. Omonto ogotebia mbuyamono, aye rende, gaki ona koba oo. Bono amang'ana amange ya ogosoa ase ensemo ya ebinyugwa, tosoa ororo ase eng'encho nabirobio bigosaria omobere, bono osakonywa binto bunaaaa bono ebi binde bakorokaaaa ebi bi bi bi bibia abanto abanene, gokorigerio obogima bwago ng'ai oboberete ng'aki okoeagacha, ng'aki ankia yago ekororekana, nere engiya naende onde arabwatera oo magonagotonera ng'a nyarebe, omonto oria ng'aki akorete agasuka aria, agakora keria, naye ogo obwati nabo okobwatia goetera abanto ebinto bagokora aseeee ekero oroche omonto agokora ebinto ebiya amagenderero akoba omochioo oo ogtenena, okong'a osikwa, abanto.